I gat i gat anche vëdu la nostra cuand a völ cuaicoza a së strafugna, a të ven tacà, a fa le a fa le a fa le cum a s'dis, a të fa capì ch'a völ mangé o ch'a völ andé fora o ch'a völ giöghe o chìa völ ste trancuila, cuand a völ ste trancuila o a të mord o a tira a tira cun le piote, a tira vìa